أعتقد إني راح إختار إني ما أكون مضطرة آكل، لإن الأكل مشانه أسمن بس، لكن النوم تري النوم أجمل شيء في الحياة تخليك تفصل عن كل شيء تترك العالم بالدفيه وتروح خلص، عالم احلام جديد بتشوف فية الأشياء اللي مل تجدر تسويها وإنت صاحي لكن القدرة علي الأكل ما أبغيها.